أول شي، خلي الملابس مسطحة قدامك. الأشياء مثل القمصان، حط الأكمام للأمام، واطويها على نصفين، بعدها طوي الأسفل للأعلى. البنطلونات نفس الشي، إطويهم بالطول، وبعدين بالطول مرة ثانية.